لو كان عندي فرصه تجربة إني أسافر للفضاء أكيد رح روح ، فرصة جديدة وغريبة وعجيبة إنك تشوف الأرض من بعيد و تسافر لكوكب آخر ما تدري شلون كيف رح تكون الحياة علي هذا الكوكب ، و لكن بالأخير هي تجربة فريدة من نوعها و مختلفة و بها العديد من المخاطر ، و لكن أيضا تحتوي علي العديد من الإثارة.